Gne karazagny e fitaovan-dak- fandrahoa hany zashy, da <hesitation> misy misy gne <hesitation> fatapera ohatry, da gn'ampe- saribao gn'ampiasay aminazy, da misy koa gne toko da gne hitay no andrahoa aminazy, da misy koa gne gaz, da misy koa gne <hesitation> hanindreo <hesitation> raha io, ino ma e petrôly, fata petrôly io, da io koa misy koa amzao gne fata courant ao hanindreo mandeha resistance io, de misy koa io fata <hesitation> fata indoksy io.